Tamin'ny tao sivy amby valopolo sy fitonjato sy arivo ô ny revôlisiôna frantsay e da namarana ny fanjakana mizaka tena tanteraka tany Frantsa. I Napoléon Bonaparte koa dia namorona ampira tany Eorôpa tamin'ny <hesitation> ampiandohan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo.